Y inch'iich' <hesitation> jach inch'iich' u- uxot'aj uk'ab' y in y let- le- tintz'aj yodo <hesitation> te'lo' tulaak' a' k'in tulaak' a' k'in yanen intz'iik y patij ma'lo'.